Chichupachapi humm mikuymanta. Jampoiri wasipi kushak acido foli nish filico nishkata chuchu mamakunapak may allimi, chaymantami ishkantu kutin punllanta mikuna kanchilk alli kawsayta kuk kay mikuykuykunata ñaynata yanapak aycha, lulun, ñuñumanta rrurashka mikuykunata shinallatak ñukanchik sinchiyachik murukunatpish unkuyta jarkak yurapi pukuk murukunatapish kiwankunatapish mikutakmi kanchuk chasnallapami chasnash chanashpallami manapish wawi wawapish alli sinchi kawsash kawsay charin chanrinchik kipan punllapi ima unkuykuna ama kapichun acido folico nishka ñukanchik wawakunapika ñuk ñukuta wichikmi, yawartapish migrachik shinallatak washa tullu ñukkutapísh alli wiñachik chaymantami kay acido folico nishkataka Upiana canchik jampinata yachay yachachikshina kaykunapimi kay acido folico nishka mikuyka ubiay tukunki kiwa pankakunapi, yanashka wagra shunkupi jayay, murukunapi quinuapi, avenapi, cebadapi, arrozpi, pal palawan rrurashka tantapi, puruntwan, purutuwan, lentejawanpish. Yuyari, jampina wasipi kushka acido folico nishkataka upiana mikunatatak mikanki ñukanchik ñukanchik murukuna mana ashka kay acido folico nishka charishkamanta ashtawanpish ñukanchik wawa ama shimii llikirishka wachiruchun wacharichun shinallatak manarak wacharina tukukpi uchilla wacharichun. Punllanta punllantapish kutin chichuwarmikuna nikuntatik tianami kan ashka hierro nishka charik kay mikunaka espinaca, acelga, kiwakuna wagra yaku. Shunku shinallatak a atallpa lulunpish aychapish shinallatak yuyaripi pupuk pukuk murukuna, kuta putuk murukuna, wagra ñuñumanta rrurashka mikunapish ashtawanpish jampirina wasi kushka hierro nishkatapish upianami kanchik kipa puncha ama anemia nishka unkuy japichun mamatapish wawatapish, chichu warmika kay hierro nishkataka ashwan mikuna ministin punllanta wawapak yaguarpi mirachuchun shinallatak mamapak wawapak tukuy aycha kayasay alli waranta kuchimi mikuna kay mi|kuykunami hierro nishkata charyn, kuchi aycha, wagra aycha, atashpa aycha, culla chunllillu, murukuna kuta rurana murukuna, uvas, charishkishkamanta, kiwa pankakuna, yuyari, hierro nishkaka mikuna kan may allimi ñikanchik wawakuna ama wakllirishka tukuchun shinllatak manarak wacharik tukukpi uchilla ama wacharichun kay hierro nishkaka ñukanchik chichu mamakunapak pikcha awka wata watakama pishka watakama wawakunaman illashpaka alli wiñarka charinan charinatami karka, kikinpak mikuy rantinapi kay murukunata mana illachun kan ku kuta rurakuna murukuna ashpa ukupi puku ruru muru kunapish mikuna kiwakuna, murukuna, aycha, chalwa, lulun, ñuñu, rrurashka mikuykyuna, yurapi pukuk murukuna, wirakuna alli mikuyta charikkuna, ima mikuykukunata yalli munaki, ñuñumanta rurashka mikuykuna, <hesitation> ñuñumanta rurashka mikuykunapish ñuñupipish charinmi proteina, vitamina d, calcio nishka, kaykunaka yanapanmi, ñukanchik tullukunapak kirukunapak alli sinchi wiñachun, kikin randishka nish nispaka. Chunka ishki killa charik wawapak wira illak wagra ñuñuta rantinki, ñukanchik mishki churashkata ama mikunki, mishki illak ñuñumanta rurashpa yogurt nishkata mikunki, <hesitation> ashalla wira charik ñuñumanta rurashka queso nishkata mikunki, ñuñumanta rurashka mikuna mikuyta mashnakutin mikunki shuk puncha, shinallatak kanchis punchapi, mashnakutintik ñuka ñuñumanta rrurashka mikunki, punllanta, kanchis punllata kimsa <hesitation> chushunki mana mikunki, ima shina rikuytukuni ñuka wawa yarikaywan cashkata, pay pak ñawi mamapak ñuñuman kuchuyachi, pay pak shimita paskashpa paypak kalluta shukshichin mana Kasi cashka nishpa wakashpa, kati makita wishkaspa paypak shimiman chayachi, ima shinami alli ñuka wawaman karana kani, wawapak sinka ñawi ñuka ñuñupak ñaypakman kana kan, wawapak kimsa ñukapak wa ñawpakman kana kan, wawapak washi washapi, ñuka <hesitation> rigra ukllashpakanakan, ñuka makika ñukapak muyuntikta alli churana kani wawapak shimita alli paskashpa ñu ñuñuka <hesitation> kapishpa <hesitation> chunkana kan chunkana kan ñuka wawapak shimika llan ckanllaman kanakan shinallatak kalluku ñuñu ukumun kanakan, alli mikukta yachankapak mishpukkta uyana kanchik, kashna shina ñuñuta karana kani, tiashpa, sirishpa, wawata sirichishpa Yuyari sukta killa kama ñukanchik wawaka ñuñullatami mikuna kan, ishki watakama charik kari warmi wawakunapak mikunamanta yuyay charinki sukta killakamaka ñukanchik wawakunaka <hesitation> ñuñullatamikuna kan, sukta killamantya winchamntaka, llapishka mikuykunta paktachishpa kani kakanakanchik paykuna ministishpaka alli kawsata kuk mikuykunata charichun wawakunaka karashkapa, mama mikukllapitak ama karankichu pay pak mikuykunta mikuchu pakta pachata kunami kanki, karanami kanki, allimanta kushilla kuyaywan, mishkilla mikuywan pay pak kachun kinsa puncha katishpa allimanta ashalla mushuk <hesitation> mikuyta karashpa katina kan, pay wawa munashkash munashkashina Llapishpa sankunlla mikunata karana kan, wawa mikuna murukunta mikuy wishinawan ñutushpa, llapishpa karanakan, mikuykunta ama ñutunkin ñutuchin chichu, cachita, mishkita shinallatik mikutata <hesitation> mikunata mishkiyachikta ama churachinichun ashtawan kari illay llakta kiwata churnakin, pakta alli mikuy charina ima shina kallariman kallarinamanta kikinta wawa mush mushuk mikuykuta charish <hesitation> chashkik chaskina pachami chaymanta ima shuina kanakashpa kanakashkamantaka yachak chayachinkrinki, may sumak yuyarina, kikinpak wawaman munashka shina ministishka shina allimanta mushuk mikuykunata karanmi, karankanki, ñuka wawamanta imalla mikuykunata karana tukuni, mamapak ñuñu. Sukta killakama, papa, kamote nishka murushina sukta killamanta karana, wawakunamanta kayamay kayamayta kunkunpak tukuy kun yanapashunchik ayllukuna imata rikushpa ñukanchik wawakuna alli wiyayta charichun yanapan yanapana canchik, mana rikshishpa mana mashinkunapak ñawpakpi wakashpa piñachik, chusku chaki <hesitation> jawapi ima charishukunapi <hesitation> waktashpa shina uchilla pukllanata maquiwan sinchin charin, mushuk rimaykunata rimashpa katira, pay pak shutita rimakpi rikuran, ima tak kapoin kapingapak llullashpa ashpa <hesitation> sinchikurishpa tiarin usha Yachani, yachani kuyaywan chaskaka, piña kashkatapish rikshika ayllukuwan asirin, tukuy ayllukunami yanapana kanchik wawapak alli kawsay charichun, warmi, kari, wawakuna alli wiñayta charichun tukuykunami yanapani canchik, wawakunapak mikuy kunata allitak mi yana yanuna kanchik chashna alli kawsak kuk mikuytami karashpa sinchin kushilla wawakunapak wiñarita yanapashun, chasnallatak unayanata shuta <hesitation> rimayamata <hesitation> yachanchikpi wawakuna kushilla llaki illapi kawsak kawsayta charina kan